so un un wati ndiyam e nder jolloru ndun sai un wata njollorindun e dow hite lantarkije un huɓɓa, sai to ndiyan dollake